<noise> Lewru ɗo kam, lewru disemba, lewru siwtaare, lewru pijirle, lewru yidduki e himɓeeji, lewru jahaale. Gam nden lewru ɗo, himɓeeji laatoto e ngaɗa jahaale, ndemboo, nden lewru ɗo, ɗum watta celebrating Christmas. Himɓeeji kawra, ñaama, njara, ngaɗa seyo.